Apela moa zay ngy filihampirenen'ny Perou tamin'ny tao roa ambin'ny roapolo sy roarivo teo igny nganarany da i Dina Volouart.